paranthi ni odi wadi kashitatu, odi jay tangaram, odi jay silver, odi bojay njamdi, njamlido, hymeronyamiray njamdu beiman, jay tangarambo, kanjurose to kodote dudo wariyon bhe wukata njamdu beiman.